Arirere ñandemiari yave jaeko tiempo oipota jae, jaema opaete vae yayapo va oime gunoi y arire jaeramo opata yayapotava ya mo regire kavi, oimeta kia ya mo recibe ye ya mo recive kavita.